اگر میں کبھی انترکش میں پھسی تو اپنے کا ٹائم کیسا گزارنے؟ گزارنے بولے تو میں تو پہلے کھیتی کرنے کا اپنے کا ٹرائی کرنے والی، وہاں کھیتی کروں۔ میرے کو بولے تو میں کچھ ایسے بُکاں پڑھوں جس میں اوپر انترکش میں کیسے کرتے پڑھائے سو ہے کالج میں۔ وہ سب میں کرنے والی، وہاں کھیتی کا ٹرائی کرنے والی اور <hesitation> میں بُک لے جانے والی، مطلب میں وہاں۔ <hesitation> بُک اور پینسل رہتے، ایسٹروناٹس کے ساتھ میں رہتے، وہاں کام کرتے۔ وہاں میں بہت شاعریاں لکھنے والی، کہانیاں لکھنے والی۔ اور پھر میں میرا بہت اچھا ٹرائی کرنے لیے، جب میں نیچا ہوں تب تک میں اپنے کا ٹائم کیسا تو گزارا کروں وہاں پہ۔